I tagnana isan'ny tagnana efa avy nandiako telo tagnana voalohany teo amin'ny efatra taogno teo zah tany, de tagnana faharoa teo amy fito taogno, de tagnana amizao eo amy telo taogno ake.